O bon boona roho vaan a bobon bon vanabu tenaa rakaha roho. Peho taem menaa pa naonao roho rasuu, eve he a meha iaa tenaa mibona meha tetee tenaa na momohu roho. Meori pa no kiu rori tea overe teori, naa he vamurina nao tea taba tenam. Menaa pa no sun teo naono menaa pa abana gunaha maa, naa sa abana vahusu haa, abana vainanaona rakaha roho naa he guru batanom. Eve a peha kaen animal rakaha to tara roho naa, menaa pa naabu roho. Na sa rake haaroho eve na nanabu kuruu rakaha. Me naa pa vakakao nao, nabu bata nao nom. Eve he a kuruu na tara roho anaa, naa he ves ahe eve mepa abana momohu. A bana batana, naa he abana varu pete bata nom. Mepa hiri kako nao tea hum to tei nae ere iaa tenaa bo tetee tenaa, eori he na vatahavi va mataa rakaha roho bona overe teori a kuru bona pa toku tea kako tea vara vihi teo hum vasau, mepa hiri koa gina tea maa mara, menaa pa murina vaha bata nao nom a kuru, naa he guru bata kinao nom ori, "Eh, kuru rau!" Vakao kako eve teo suraa, eam re asi eve eam re asun eve. Mena pa vakao kako eve teo hum teori, ne tetee tenaa pa tara bona mepa vakao kako bona teo sura mea kuruu pa no hiri taono vakavarau bono sura mepa asi. Asi vakavara vai ei, pahena mate. Nam kaokahi eve tebona. nam vakavara maa kiu tenam, menam pa vos vaha ma. Bara meha taem pete nam na ka naonao rooho teo peho toro, o toro rutaa, na tei nana rapana teapu. Hena nio toro bona a teavorana. Menam pa naonao roho teo hum bona, nam tei nom tebona a kahi a puara, a kahi a puara pa vatete roho anam tebona, me nam pa kaokahi maa ama iana tenam teo toro bona me nam pa kao pahana vahaa ma teo toro beera. Nam vakakao kako maa tebona, nam noma vahaban nam vurahe vahabana meha, a guu varuaguu bona, bua nihi nae teo matana bua beera rakaha. Menam pa me guu pa vatete anam, vatete toataana ma nam, menam vos ma nam he rosin bata ma nom, a tagus tamana guu. Me nam pa vakakao ma vakakao ma, tei vakahu bata koa ma nom, nam sue vai kio manae to tei rori kasuana, "Eh, a togus guu rakaha rau to vatete sikiri team eam re ma asun eve." Merau meori pa kavara kao, vakakao tea maa inu teori, gono bona maa sikiri teori tatana ma bone guu. Noma koa meori pa asun vamate boneguu kasuana, sue kanam tea rahirahi pihae, nam pa rahirahi vos ma amaa pihae, meori pa rava bene guu, mosmos vai ori romrom bari meori pa hehe bona ma vanvan, maa pepeha inu, heribona maa pepeha ha inu bona maa hun rom teori. Tebona menan pa nahunahu tea bon, menam pa ann. Kavara na mamihu aba rakaha to ann bona guu bona.